ஒவ்வொரு நவீன கடிகாரத்திலும் உள்ள நேரக்கட்டுப்பாடு. உறுப்பு ஒரு ஹார்மோனிக் ஆஸிலேட்டர் ஆகும். இது ஒரு துல்லியமான நிலையான அதிர்வெண்ணில். மீண்டும் மீண்டும் அதிர்வுறும் அல்லது ஊசலாடும். ஒரு இயற்பியல் பொருள் ரெசனேட்டர் இயந்திர. கடிகாரங்களில் இது ஒரு ஊசல் அல்லது சமநிலை சக்கரம்.